Nditi usen emana mmi, usọrọ usen emana mmi, nditi usọrọ usen emana mmi, enh Ini nnamde e, nyekud mmufo idi o, mmufo nnyuñ Idikiene Ikud se nnamde, nyekeed mm’owu, mm’ufan, mme mbin emi ndiọnọde ke nnyin ma mmo Ikimana ini keed nkud kpukpri mmo, e kpukpri mmo edi, ntem udia, ñwid ebid, nno mm’owu mmin, mm’lowu onwoñ, nyeka ufọk Abasi nkekọm Abasi o koro akpan akpan edi Abasi ekebid nin Abasi anam ami nnyuñ nkeme ndu uwem nke sim nsum nti usen oro ami nkamahade nnyuñ nnam mme mkpri mkpo Inemesid nno mm’owu koro Idihe mmem mmem mkpo o owu ndidu uwem mmana nkesim ini emi enye akamade, anam nnfin Item mkpri udia, nte nte mmufo idi. nno mmufo edesi mmufo Idia, nno mmufo Iniñe Iniñe mmin eke mmufo Ikiene Inwoñ Inem Idem esid nka nyuñ nda nti, nkọm Abasi ke Abasi anam ami mafiak nkesim usen emi nkamanade awudde ke ọwọrọ nsuk mkpon owu nka, nte nyuñ nnamde akim edi oro